Qora rang kuch va sir bilan bog‘lanadi. Bu rang dramatik va jiddiy hissiyotlarni uyg‘otadi. Qora rangni ko‘rganimda teatr va san’atdagi chuqur ma’nolarni o‘ylayman, u kuchli hissiyotlar va kontrastlar bilan to‘la bo‘lgan murakkab bir olamni ochadi.